इथोपिया देश के मौसम के बारे में इथोपिया की जलवायु पारंपरिक रूप से और तापमान के अनुसार पांच अलग अलग क्षेत्र में बेटी गई है। इथोपिया के मौसम को इन भागों में बाटा गया इथोपिया की सरकार ने जलवायु को <hesitation> मुकाबला करने और दो हजार ग्यारह की जलवायु <hesitation> लचीली <hesitation> हरित अर्थव्यवस्था जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देबा के लिए हरित अर्थव्यवस्था की नीति शुरू की जो इथोपिया देश के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हे फायदेमंद हे।